el qatz'yaq re ajeer taq tziij el taq pa't kib'ixek k'o rax mantan, k'o kyaq mantan y k'o saq mantan ela' li xikin taq tz'e' ela' ajeer taq qapa't xajk'iyek, e r'en chuando xink'iyek cators ni junaab' kinkojon li pan kinkojn rax mantan y kinkoj kyaq mantan y xikin taq tz'e' ela' jab'ek taq qatz'yaq re ajeer y xijaab' hule ela' qaxajaab' re ajeer taq tziij el cha'neem qast juntirt chek kachalaal kikojon li atz'yaq la' y li xajaab' la' cha'nem otz taq xajab' per ol cha'neem yan kanejelt chek kikojon li antiguo taq xajaab'.